<hesitation> a iyesheshi kezu kiyima le kidu mba ete zu kiya mba oyi zi odomo gba aku kiviya mba umbu we epo egba kí gba ebuyè èpo le kiyi ewumà ìyéwù ná kifu kuvey úgú èwuyemo ngɔ ewoyemongu ewu ki gba ebɔ epo ebɔ epo enyi gbá kuye ngɔ gɔ awu eduwó ézhí reshi iyé kpasù awa gba kizù kigbà èbú ijè èpòle ki gi kizala àwulá ìwumò kizè gi kiyi enogbagu keyi kù fù kuve uba la upè kufu kuve kibigima kiyi ki ta gyoyi kita gi oyi edeke le ewu ma kile wuma ede kuye kusumo neka ku ye ngɔ ovya wu uso owu mo ovya owu koze ki gbe isuma kibu isu igbema ovya uwola ki pu isu moki pusumo ovya uwurenyi ki lomu epu bema Ki bɔ epú bémá dè kika gyu gyi ko ta na kò otaki gba kifuli movya wu mata ki bɔ esu pú mo awú kiyi kifu otaki itsu elémiyi bima kifunyi otakia mate isu elemibima kifuyi ataki then movya owurowo ki bwa otaki ifumo ki gba kipu akú yiko kize kiye éwé yi maido gimɔmɔ then ki gu eweyi kuwo ugú kala le bwala ewuma kibɔ eweyi adé kiye eyi enyí kúwogu ka le shi isu le ye kpasu ka isu le femuma mari ifemo then ishemo ishemo mo vyawu orada omafu ma mo vya owurowomi bomowu gba ezu zu rhe mita male isu iyi epoma kiya gi bɔ otama leyi mba bɔ kɔ leyi mutu awu gba leye muta male ama lerimutu gbá. obonyi ya mo gbáse àke otamà a okyo ísu eyi mba la egi ori obofúló mo otolúsù otamu ta otalusu otamúgbá Okusenyi ofu momo taye nyi oweta ma, oweta ma de gbe ekogbayi uweyo mo oshiwu losu eri bigha le then keri mire motayaa gii ifemorya uworada ovya uworodo mu kuye kɔgu ba kile mowekpomo ubwesu de kile mowe kpomo ubuse nghawu ta kuye kɔgu aku kuye ngo owe mbuse kuwogu kegbama mutumbala ɛwu ye po ila ma ghawu <noise> kuye gɔgu owe mbase uluyeyi so isuye po iluye ye tayi gbaikilomo we ikpomole kiri gu ki remo kuye gu ovya wu so anmafo ovya wu keze gbagba kezu kiya gi ba aku igye udu igi ba kiya gite owo ba kiya owu kuye kɔgu mba ozu wu ba efulongɔ ebo mukudu kole nyɔ bo me nyi wu me ga nyɔri nyɔ tawu owe nyɔta wu owe ɔwu nyɔ ngɔkikagi kadu mbala wanyi nyɔ pula osowawanyimamari uba loso wu kadu momo gba atawu moso uwa wanyiwu opulawu oso, oso ku shakusha <noise> gba <hesitation> ɔ mu kunye gu owa Ɔwe ve mowu uzozu abatala awowu mu kezu gu mokezi gu so ba nyɔ to ko shigu kurye ngwe edu kɔ shingu kurye nagwe edu kɔ gu ba nnyɔ fulo gu mu ku zugu momo nyɔ bwa gu fulomo oko kpayi uwu akwe ozu we ne nyɔ gbanyo betogu mole gba ele kyawa mi kule to, kizu bole oso igba kirowe mbala owe bulu su dole oso igba kirowe mbala owe bulu su bole kizu mbaki kpole gba kirir ki monye bu mbala osu uwa wa nye ubala oso wu onyi kpo imbala oso weto mbala oso wuwu komara mbafo opula wu ego mbafo opula wu ego mbafo opulawu egomo mbala oso wu kuma ra mbala osowu eshi gba ki kpo uwe buluso mblawu gba kiri kimonye wu man marile ama gba ɔri bwe ola nya kpe ama akuyi gba ose owu oyimo kuzu kiwo ɛduma mbala kukawa kowo guka la ki nola lozu mo kiya gi miyitu gi bwe gbari nyɔwu